Futbol va kurash O‘zbekistonda eng keng tarqalgan sport turlari. Shuningdek, yoshlar orasida basketbol va voleybol ham ommalashmoqda. Ba'zi hududlarda chavandozlik va xalq o‘yinlari ham mashhur.